<noise> I Argentine da mbô betibety teo nahazo ny amboara eran-tany am Foot-Ball. Izy koa mana ny ki-kilalao malaza <noise> da i Leonel Messi zay da mbô nahazo ny Côpa Amerika tam tao efatsy amb roapolo sy roarivo ty koa ny Argentine.